والله أني يعجبني الفضاء أكثر من المحيط ترى المحيط بداخل الأرض هذا ما- ما طلعنا برا الكرة الأرضية لكن الفضاء هذا لحالة جصة جصة ما ألها نهاية جديش وايد وايد واسع وايد بداخله شغلات كتير ومختلفة هذا ال mystery يعجبني.